<noise> téléfôny, <noise> tablety, <noise> solosaigne <noise> finday, <noise> solosaigne <noise> birao, <noise> tele, <noise> kônsôly <noise> vidéo, <noise> GPS, <noise> Montre.